Ane anea ke usenane keo liki pai likike uane ehono ya`u udu naeono yuseya nama matam mauheuni ke ehono ite maudu, makaliyaa yewi wenude ma taaima tutu liki de matai mahono weneude matai wai waile ma taima'a piti yaide sahe maane liki likipae ehono ike iti a`u wede tuka tiaude akuse liki namu ane liki moho mo'o akuse tina mai leke uane liki depai hop matitili ehono homa anawai ho'o, matitili iyele ma aneke madahele maileke iyele, hono iteho soho pokona anawai hohoe, na uede uhatapi we apelua adawai luma udapinasi uanapuise ede miane akuse miane liki, namine liki moho mu'o moi ni senese akuse siane hala uhatapai uwesei miane halaho akuse mipale le'e miane hala pusi mipale nma likiho matai matutu. Nama ulena rara osem maa ane uma kupane <hesitation> ekalo ale mo'o na nama miane hala hala tinamai naho mohome maume uade akuse uane liki nase nese ekenyna unsinci nese siane liki me nesai lua dawese ane liki me mapina homo si ane liki mo'o meu nesi nesiase, akuse miane liki yau una uane liki moho mmo amde liki deho iyele uweu yau.